Mi loga mɔmɔ uwemesheri mu ɔnada jaja kuwe ngwu ovya uwu ola bwɔ ɔnu olama sosai awu, mi fa anu fatafta mi gbama mɔmom la ogach migba mi bo mogba ekeyi kuyo te kimbe kiwo migba muna mi zawule ki ka mu evu vuma gba enelami lai ngɔ lo kuwole? Embu gba ngha nyama te ene gba alangha she aku kiya kyewa mone. kekelele mi wo kiya mima te kiya ngira kiwo mele ogyigyi ɔzuze zoun ka mi lepu lyami le keyi etomi aka ma bwɔ ogbo enama ogbomi eno lemo ena ebomo iyawu kuye ngwu ogbomi ena lemo mutu wu eyila eshi mi ngɔma kuwo ngumbe ngɔ wo enyi tayi ukpo etomo lema ka ɔzɔte kiya igyi eji gba le womile ibo mo ɔnangha ma ibomo ɔnangha mi mo ifyate kala mewo tayimo otumi mo ishi te mi gba muatanyi mafo kire mu enyo ifumo kiri membi ji i ki to mu enyo ifumo kkire mtumo ki fu enyo ki yi emu ki gba gba ki bo mogba ofumadami uwu eyi mogba mɔmɔ.

Kuye kɔngu mba kiyi embi rewa mu kunse embi oyimo jimi tutu ewumi ma iwo furututut te kɔfi kigba kiri ki pwmo kuyenguna nguna kigba kire bi eshi kiyola reyi iyi kima ɔyi mu emesheri le enzu zu o'nɔ zuma kuyikɔfi kiwo kudu ewa ikirimo kuye nguna enzu zu ɔte ayi ifate ka liyi tayimo ta izai tayi ji-i adami a tayi mumuka etami ju ka mili so mili ke vungo kuye ngu etami mu evangɔma mi zote ai newa mo meka mu zo te me wa mo <hesitation> kuye ngu ma wo yami miyi mu eturu nghedai niyi tule ay ezuwan isheshi ekeyi mita ewumi mi te ewumi ngha kuye nkongu adami akamu <hesitation> iyi enzu mba ogbama egbama ewumi mui bingha gba, azole we tami mawu lami wɔma ekeyi mi gba ta ewoma. Mi gba wɔma, kuye deh kubu gbodo wu egba wu gba etami, kuye ngwu egba tami le ewuwu nghale mi wumafo kuye kwogu gba mi yirimo nghale gba mile mo omakaranta wama harji omakaram le mi wawuma, gha mi ku onzu kpenyi kuge adami be yi mizole mi marah kuye ngufo gba ki kah mutu enza zute egba yi deh beyi gbale kuwo zufa, mu ide gba iyawu yi ubuwu ukpenyi le gba agba ufu unɔle kuwo zu har kiwo kiya ki tomo ki nara'a ta onzule mi so tengha kuye ngufo emeshiri ɔshibo bo ore luze le ishembo le adami anyama mo mi domo miyi gyo-o miyi tu muna a ku eji yeshemo kuye mi bi bwan o makaranta mɔmɔ dengha gba mi bi kamu omakaranta mɔmɔ dengha gba mibi yitu mbe baku eji ishile shi la reyi iyi enyi ba azozu toto enɔzuma ume udeba adami eyiwu ba akuni yila reyiwu ba eyimo aku ume reyi kuwo umbe, azonzu eyi kina mu kudu dum, kina mu kudu dumu enyama kala kina mu kudu dumu. Kuye ngɔ eyi gbomo, uwu kuwo aku azode beyi eme riba abwaluzu kenyi-kenyi kala ma ume una bai na mogba ume una bai na mogba o, ishi eyinzu edomo mekaka iyi amasa, iyi edomo mekaka kiya iwomo. eyi edomo mekaka kiya iwomo, eyi edomo mekaka iyi ibola egbo meji kuya kwogu ki ku emesheri kiyi de ba me lolo kpɔo ebere mutu, etonzu efulo mun honda, te lalu bongha ne kala ce zazu kiso mutu. mafo rito yi mutu mo ki kenya onu de ba ngha toyi mutu de ba ngha ekpanzu emu ta gba ewonza le lo bi biyi hikima yite ele aku onzu uwura kodi de ngɔ zote la kiso mtutu ayila de oshe mutut ayila de oshe mutu utu ɔle ewu igbomo mole, kiyi tute inhogɔma gba eyimu ngɔgɔzu lemu ashe eyizu mu inhɔgɔma, eyizu mu uguze uwu kwonyi kwolenzu inhɔgɔma. ishi ɔnene anhogomanzuma kiku enzu mbadeba enzu oyi tuite ee tetenzu a zonzu nghaka mu kuse zu kwɔle ba enhɔgɔ emewuma onzule ewo kiya igyi isheshi eshi emewu fa Mu bwo miri ɔnene adami la zomi mo mi ku onzu kpenyi mu tekeyi yi anu itama iyi iso yi ukpo ego? Ezoma iyi anzonmi <hesitation> elomi eloyi malu lami gyi eke molami tutu enzu momo lami molo enzu mo, kuye ngwu de kiku emeshiri le, mutu uwu eyila, ekpalanzu elu, econzu eso enyi kuye kufo ngha ka ngha ki ma wu odo mufu uwu eyila eshi ngɔ ungoma, ngɔma de, kala mili zangha gyeleteki gyi eko mbenzumo kiri utu uwenzumo, kiwo efolo wenzu mo, <noise> amasa ele kinkwo kinkwo ekwo kwo <noise> eso yi zu kuye nguna nguna eshi de ba kiku enzu de ba kiwo kiya kinkwo- kinkwo igyi adangha azangha wogui, igyi enegho azangha wo gyi. Igye enzu ngho ozangha wogyi kiya kunkwo-kunkwo wogyi kalaku esheshiri iyi ɔnu uwu kwonyi kwole, kiyi woyi ka esheshi iyi ishinzu, ze mu ɔguze meshseshi iyi ishinzu ze wo ngongu emene mezansu yesu la reyi ngɔ otenzu ɔnzu kiya lgyic eshestic ɔnzuzu kuya <hesitation> oyinzu otamu ɔguze ewo iyeyi kiku emeseberi le ki fulama mu akata ki wokiya kinkwoi kunkwo ki riri ewa ɔzɔte aku ɔzuze gba aku ɔguze uwuwanzu lemo. kuye kungu oyi mu izonzu bi akun era, amma ɔnene mi dote mi wayi kenyi-kenyi mekaka mi me sheri mimo amma idaigba ki loyi mu iyesemo, kiyi te itenzu ɔzonzui kiya.